Roca gia ge ngone oro ake koroho se sabong rasi, rai ngone sohobo gia toma ake rasi sobaca sabong toma gia, rai rasi ngone pesa ake ma koroho ge tora toma gia la sabong ma gabu nange ena koroho toma ngone na gia gena rasi rasi ngone oro dapa ma koroho rimoi la paca gia la gia hotu.